א פייער טראק איז א וויעקל וואס ברענגט די פייער לעשער צו א סצענע פון א פייער, עס פארמאגט אויף זיך א גרויסע טאנק וואסער מיט אסאך הויזעס, פייפס צו קענען שפריצן אויף דעם, ווען ס'דא א פייער קומט די פייער טראק צו פליען מיט איר סיירינס און לעקטערס און עס ברענגט מיט די פייער פייטערס וואס זיי טוהן אויסלעשן די פייער מיט די וואסער.